أعتجد أني أمشي بين الثمنتلاف خطوة ألى عشرتلاف خطوة يوميًا بشكل متوسط خصوصًا إذا كنت أتحرك بالعمل أو أمارس رياضة يعني أسبوعيًا يمكن أمشي حوالي ست وخمسين إلى سبعين ألف خطوة أسبوعيًا.